Avinavana uro rabung bea pal na kunukul tai tikana gai idari ra aivat na pakana tai tikana gai. <hesitation> a money <hesitation> dia divole bea dikukul me tago <hesitation> avana gai idari ravana mar na kina. Amana-amanagit <hesitation> ave kulia tago ravana gai aro ra palnabung <hesitation> idari <hesitation> aumana mapina magit dari ra ibika, akarakap, acabbage, apamken, <hesitation> aumana boro, bea aumana magit damana <hesitation> nina di-kul vurungene mara auamana mapina magit ma aumana magit bulang ure ranangnang aigo raumana mapina magit idari <hesitation> asigapu, atapiok, avudu, alavur mangana vudu, <hesitation> akaukau ma apel magit mulai. Bula <hesitation> amagit <hesitation> avela kulia bula iara buai, abuai ma adaka <hesitation> arora market bea aro rapal nakunukul ma <hesitation> akabang bula avela kulia, <hesitation> kan namuka bar ninaga ramana magit.